طبعًا أنا من وجهة نظري يعني الشخصية <hesitation> أفظل إني أصحى بدري، أول شي عشان أستغل وجت الصبح وأحس إني أكثر نشاط ماشالله يعني، الواحد لما يصحلى الصبح بدري يكون أكثر نشاط بس كل شخص وراحته، يعني في ناس تحب تسهر وفي ناس تحب تنام بدري فكل واحد هو حر، بس أنا عن نفسي أفظل <hesitation> الإستيقاظ بدري طبعًا.